Kalau yang au mete ndia teteek ka, yang pastinya au pasti ahele untuk au aso'da nai <hesitation> yang au mete ndia.